Kiy dundu si maanaam diggante rajo telefon ak tele lam man a xam, yaw mi dundul si loolu munoo ko xam. Bokkuleen. Ndax dina la yee, barina yaa ngee seetaan. Am na loo xam ne diŋ ko xam, te yeggoo fa. kon ham nga koo ku doo bokkak ki nga xam ne seetaanu ko walla dégluwut ko. Kooku mooy gënaa yewwu. Dina la yee.